<hesitation> kwapika wali nasagua mcheye wangu, nikabinda kuusagua pele kabinda nauweka nkandani, naugea mwe mazi, nkabinda kuugea mwe mazi nakuna nazi yangu, nkabinda kukuna nazi yangu nachuja tui dangu, nabadika tui dangu, likabinda kuseuka nadoha mcheye wangu nauwagea mwe mazi navea zikoi nagea munyu, waseuka mpaho, <hesitation> ukaseukaaa kiasi Fulani nauhitua, nikabinda natulia tena vituhu kidogo kabinda nauhitua, kama mseto wachemsha chooko zako, kabinda kuchemsha nchooko zako wadoha, wasunta mcheye wako kama hivyo nikiusaguaga nauhusunta, chooko zaiva zisha kuiva sana kiasi, zikaiva <hesitation> si- zikaiva sana nenda zihorojeke, sasa nazieka nkandani, nkabinda kuzieka nkandani nadoha tui dangu viyaviya nadichemsha nadiseuka nadigea munyu nadioha kidogo dibakie kiasi cha huda mcheye nendao nimbike desa kutenda bokoboko, kabinda kuha nagawa huda mcheye wangu nauhitua natuyia nikabinda nauhitua nikabinda kupuwa nchooko <hesitation> nagu nahitua nagubika atuyia kidogo kama masaa mahitu, kabinda kuhitua basi nkauka huo huvitana naugea moto zikoi, naufunika natulia kidogo nkaeza kukauwa nkande yangu iva naihomoa nada na wezukuu wangu tikabinda kuda tahumwiza Halikadhalika <hesitation> u- nanihii mahuti, ya nazi nayanyoa, nikabinda kuyanyoa nayapapaa. nayasunta nayachemsha. nikabinda kuchemsha nayadoha nayakunia nazi, nachuja tui bubu nadika nkandani, nkabinda kuwika nkandani nagea tui mazi daseuka nikaona dipungua kidogo nagea tui bubu daseuka diva kaye naonja munyu, ahunuhanu ukwee basi naokoa nkande yangu nahumoa nada na wana, halikadhalika uji, kama ni uji wa mcheye bokoboko, nasagua mcheye wangu nahusunta, nikabinda kuhusunta <hesitation> na- na- nakuna nazi yangu <hesitation> na- na- nachemsha dia tui <hesitation> na- nadigea na uga huda mcheye nagea munyu dapwataa, nagea dia tui tuhu dapwata, dikabinda kupwata sasa nakauwa uyi bokoboko dangu hano ditenda saizi nadiokoa, nadigea mwe sahani kiya mtu sahani yakwe, ya wandehe dwani <hesitation> ki- kiya mtu hadohe kijiko chakwe, kiya mtu hadoha kijiko chakwe aendelea kuda bokoboko, tituhiya <hesitation> ta- takauwa mbwiyi ntuhu sasa, tikabinda kukauwa mbwiyi ntuhu <hesitation> teka teka tikabinda kweka yagosowa shughuli zetu twatoa zumna, twatoa ntamwizi, tikabinda kutoa tamwizi viye hadithi vitendawili tihumwinza tada nkande tahumwiza tagona, tukabinda kugona kucha tehodakwe kukacha Nagosowa <hesitation> mishemishe zangu tu ngijangija tuhu, nikabinda kuzigosowa za ngijangija zangu basi kabinda aho kama hivyo naendelea na ndima zangu ziyaziya mmanyazo, kabinda kuendelea nazo, mchezo huu sio tekaa takumuiza taendesha si. tikabinda kuendesha si siku zikaendelea basi Maisha ni hayahaya katina matuhu, kapata miheya mbiyi tatu basi washukuru Mungu akuaga akonako tatulia, tikabinda kutulia basi, mahuti ni kama hivyo, mesto ni kama huo, uji <hesitation> waa- mm- wabokoboko wa mcheye umeona kuona ukabinda <laughs> unaita zangu kwa shughuli zangu ziyaziya nimanyazo <hesitation> kina vikuni ngoja niite aho tanga kadodweze nkuni, naenda kudodweza nkuni nkauya nna mganda, nkauya na mganda wa kuni nawe tuhu naendelea navyia ndima zangu vituhu za kawaida yangu <hesitation> navigosowaaa, nikabinda kuvigosowa basi nahumwiza, kabinda kuhumwiza kuswa, tawia mwamagova tagona kukacka keo ndima ni ileile tashughulika na shughuli ntuhu mpaka kuche, kukacha basi twashukuru Mungu, tangosowa ngijangija ntuhu <hesitation> zi- zifananazo na shughuli zetu basi nagosowa, hivyohivyo Maisha yaendelea mpaka ahaneihu huona Hasa kama hivyo basi, nikampika kama wageni ugayi, aha kasunga kangu nakasambua, nakachemsha <hesitation> nakazioka nazi nanda nikagee nakuna kanazi zangu, kasunga nakakamua. nakageya tui kapake kuhowa wada wana wade kabinda navuuga hako katonge kangu ka ugayi, nakaeka <hesitation> ba nabandia wana mie nami, naeka kangu aho nkandani nada naendelea na ngijangija zangu mpaka hivi sasa kazi ne hiyo, haba ine hiyo nigosoayo uwezo wangu <hesitation> nkaa nkau nkauya kwenye hizo shughuli zangu sasa basi nahomwiza nekaa, <hesitation> na- na- nahema nikabinda kuhema naendelea na mambo matuhu, nikabinda kuendelea na mambo matuhu, kama hivyo koswa vituhu kwacha kwaso, ukaswa basi twawiya mwamagova tagona, kukacha mbweniyi inuka tagosowa nshughuli kama ne aho <hesitation> wezo wangu. <hesitation> Haya mkate wa kumimina, nachagua mchele <hesitation> wa- iye nasagua mcheye wangu naugea mwe mazi maana wa sahizi una msangaawe, una mayiwe, niyasague yoose niase na huko nikabinda naugea mwe mazi nahusunta nauyoloweka, ukabinda kuegea navunduga kwa mkono, nikibunduga mashine maana mashine enda kuingia unga wa ugayi Mkate ndo ubanike, kabinda <hesitation> ku- kuuoweka nkaubunda pele, nikabinda kuubunduga, nakunza nazi naukoroga, nkabinda kuukoroga naugea hamira nauweka aha nkandani, ukabinda kuumuka nagimba moto nadoha na fuyi yangu nagimba, nikabinda kugimba moto hutoza <hesitation> na- nadoha sufuria yangu naegea mavuta naihaka mavuta, nikabinda kuihaka mavuka naibadika aho zikoi, ikabinda kupata moto nadoha huda unga naumimina nauhaiyahaiya moto waseuka, ukabinda kuseuka sasa <hesitation> waseukaaa nadoha huda mkate naugubika. nkabinda kuugubika naeka moto uwanga, nkabinda kuweka moto uwanga natulia aha nkandani nangoja kate uive, ukabinda kuiva naukaua nkatenga naukaua, ukabinda kuiva nauokoa <hesitation> na- naseza sufuria naeka ahose aha nkandani. kitumbua halikadhalika nkama viyeviye kuloweka mcheye kubunduga vitumbua, nabunduga vitumbua vyangu, naviumua, kabinda kuumuka unga naugea sukayi, nabadika chuma cha vitumbua viya vyumba vyoose navigea mavuta, nachochea moto yangu <hesitation> na- nateka unga nagea kuvyia vizungu vya vitumbua, kabinda nagubika, kieza <hesitation> na- kieza kugubua vitumbua vivo nakihitua, nikabinda kukihitua <hesitation> nakicho nakiokoa Kabinda kukiokoa naviseeza, vya vizungu kabinda kuchoma basi naseeza nkizungucho ndicho kitumbua nkibinda nkae kuchoma vitumbua navina ndima vituhu, naeka aho nkandani nangoja tu bwiye tu ntaja ntaho hivyo vintu, kwa hiyo mkate wa kumimina <hesitation> kazi yakwe ni hiyo na vitumbua navyo kazi yakwe ni hiyo na vitumbua hata kama nkigea mashine kwa kubundua kavina shida kwa sababu <hesitation> vi- kitumbua cha kugubikwa, chegubika kama chegubika hata kina unga wa sembe ntu kada kumanya maana nadaha kuhanganya na unga wa sembe kempika kitumbua au unga wa bada au unga wa ngano, unga wa bada mweupe wagea kidogo wakorogea ukankida kitumbua chako chavutana vitana hicho kitumbua ne aho. <hesitation> yao nadoha vitunguu vyangu saumu, kwanza nasambua mcheye wangu, nkabinda kuusambua naweka nkandani, nadoha vitunguu vyangu saumu navinyoa naviweka nkandani, nadoha vitunguu mazi navinyoa navieka nkandani <hesitation> nadoha huooo piyipiyi yangu nyembamba naeka aho nkandani, nakusanya vifaa vyangu <hesitation> vyooose <hesitation> vya- vya pilau vihusika navyo, nadoha vitunguu vyangu vya saumu navitwanga naweka nkandani, nadoha vitunguu saumu <hesitation> navido navibunduga navi pia <hesitation> na- navieka nkandani, haya kabinzari yangu nyembamba nauya nkandani, <hesitation> nadohaaa hiyooo <hesitation> hizoo mavuta yangu nagea mwe ye sufuria nagimba moto, naibadika, yakapata moto navuka kukaanga bima vitunguu saumu, kabinda nagea viya vitunguu maji, nikabinda nagea hiyo binzari nyembamba, nikabinda nagea hivyo mahorosho hayo matuhu, nikabinda kuyagea nadoha mcheye wangu sasa naugea muda ninauhitua nauhitua nauhitua nauhitua, nagea mazi, nikabinda kugea mazi waseuka, haya hiyo pilau ya mazi kama mpilau ya nazi vitu vyose kama viyivyo navikusanya hamwe navigosowa, nikabinda nakuna nazi yangu, nikabinda kukuna nazi yangu nachuja tui nadichemsha, ntabinda kudichemsha daseuka nadiopoa, nkabinda kudiopoa nadika aho, nadoha kiasi cha tuhu nadoha viya vitu vyangu navikaanga <hesitation> mcheyeee hiyo <hesitation> m- m- mvitunguu saumu na mbwayi navikaanga, nikabinda nateka dia tuhu namimina kuda zikoi vyaseuka, vikabinda kuseuka sasa huku nahetua pahoo moto mdodomdodo <hesitation> nahituaaa neka nkandani, nkabinda kuweka nkandani <hesitation> vi- vijanda kaye naokoa nagubika pilau yangu <hesitation> na- natuyia kama nkiamua kuichanganya na nyama nachanganya na nyama kama nkiamua dialose dieke mpembeni naeka pembeni, basi nempika pilau yangu ikaiva, nadoha nyungu yangu naiseweza nahamua nkande nada <hesitation>